عشان تبدا مشروع صغير لازم تعمل دراسة جدوه وتشوف قدر شنو القروش العندك يعني راس المال العندك قدر شنو وعلي ضو رأس المال أنت بتحتاج لي شنو يعني بتحتاج انك تعرف المشروع زاتو من ضو راس المال بنحدد انك ممكن تعمل شنو هل هو طبليه صغيرة هل هو مطعم صغير القروش هي البتحدد ليك كمية القروش العندك هي البتحدد نوعيه <noise> الشغل الانت ح تستغلو أي كانت نوعية الشغل أنت لازم تدرس السوق وتشوف امكانية انك أنت ح تنافس فيهو كيف والخسابر شنو والربح شنو وممكن بتين تربح وممكن تصبر عليهو قدر شنو المشروع عشان ينجح دي كلها لازم تكون أنت دراستها وشفتها وعرفتها قبل ما تبدا المشروع